لو كنت مضطرة آكل نوعين من الأكل بقية حياتي راح أختار الرز والدجاج، الرز يعتبر وجبة متكاملة ممكن أظيف له نكهات مختلفة. والدجاج بروتين ممتاز ومفيد بعد. الأرز والدجاج سهلين في التحظير ومتوفرين بكل مكان بكذا أقدر أتنوع في الطهي وأجرب طرق من الجديدة، وبنفس الوقت أكون مطمن على صحتي.